zaho zô ra ohatra ka hoe mandeha ivoaka ka ividy ra de tsy mihotran'ny ra efatra ra indesiko akagny. Tsy mihotran'izany fa karazagna ra efatra akeo fogna indesiko avy akagny. de ohatra zô hoe vary an, menaka, savogna an, siramamy. Karakaranzany fogna zany ra vidiko akagny.